کمپیوټر هم د موټر په شان له بېلابېلو برخو جوړ دی. سي پي يو د کمپیوټر مغز ګڼل کېږي او معلومات پروسس کوي. رم موقتي حافظه ده، چې پروګرامونه پکې پرمخ وړل کېږي. هارډ ډرايو د معلوماتو دایمي ذخیره ساتي. ماوس او کیبورډ د کارونکي لپاره د کمپیوټر کنټرول وسایل دي. مانېټر هغه سکرین دی چې هر څه پکې ښکاري. د کمپیوټر بيلې برخې له يو بل سره همغږي کار کوي.